Cu lu marruni pensu a lu culuri di la terra e di lu lignu, dui elementi ca mi piàcinu assai. Mi piacissi aviri na pocu di terra pi cultivari e pi custruiri. Lu lignu è un materiali ca mi piaci assai lavurari. Mi piaci custruiri e imaginari tanti cosi ca si ponnu fari. Mi piaci lu ciàuru chi fa, li venaturi ca si ponnu taliari e lu fattu ca è un materiali naturali.